Tantely ndraiky zao resahantsika. No mivolaña tantely sika da teña manan'anjara amin'ny zava-maniry jiaby. Satria tantely no mamindra laha mboa mandeha amin'ny voa vavi- m- boa mba ahazoa tsika voañy amizay zañy rehefa mitambatsy reo vovomboñy roa reo.